Ny mombamomba ny hety, ny hety malaka forme vy aroa izy, maragnitra iny, ampifagnatonana izy mba matapaka an'izy ny raha araiky ohatra hoe lamba, na volo.